Ní háidé t'á tínsú héi vuk sáate, uí sáate, ár sáate, sá ngáate, tí ráung sáate gandí tí áni héi mun ái cháng tí póní xéilein kíún tí ráung sáate gandí tí áni. Áni tí xéinilá win bóng sáate póní xéi, én sá bó sákei sáate póní xéilein héi tíl ándáng sáate, sá tí xéinilá win mun héi tíldáng tí póní gandí tí áni.